कड़ोड असा करे की तींजरा पाखड़ा वार चे शिकार करनें। उड़नें, चालनें ने अली भी कोई तर उप्योग करे। <hesitation> तेरे मचे काई उड़ भी पाई। तींजरा शिकार भी कर पाई ने चे उल्टा लटके भी तींजरा पाखड़ा वार ने अली चे उड़नें भी। <hesitation> शिकार करनें भी, सुबन इंजरा पाखड़ा वार काई करे।